أول شي نتأكد من المودم شغال أو لا، ونجرب نعيد تشغيله، إذا ما صار شي، نتأكد من كابل المتصل <hesitation> بالمودم، <hesitation> نجرب نوصله نوفي الإنترنت لجهازه المباشر، إذا كان واي فاي كان ما اشتغلش أوجت- أوفي مشكلة مستمرة نتصل بمزودة الخدمة يجي هو يساعدني، ويفهم هوالمشكلة.